Toomsa miis, mii baabaazi, bant boo ana keenee ee doo doo diga rerezoi diga e ma'anak, bant ti toomsa ees. Bant, puna neet tumma sama soma soma so'. E baa ban koou, baa bam gou e baa ban ne'sat, e baaban bəri, e baa ban net gənga. Neta eti boo, togseeton ina e bo'kən toomsan, e reg roo, e bo'roo, e soo sook roo, e kam neta go'seet roo, uni ina e okso do̱o̱ doo see kaman. Ri'ak boo uni mii pe'na kambrə. De npu kambrə boo, pu kan, gbuke miirə, pu kangbuk yangiya miirə, pu kangbuk do'ga ziriya miirə. Roo zə sən toksə yangi sii zangə sii go'rə ko anya. Nok rii, banta eti uti ina miin n ruunan npu kankrə haa. Diga diga n zangən zannak, n ma’ e pah e paka an siyasam rək amaa n daá, an kam sən og npu kambrə sə resne mu'uk, uki bant. Ri'ak npu derək dōōwi a miirə naa uri yangi a i gau kotto una pii sii kampai, ina zaa see baa bant. Banta eti tokaton ina a ii bo'kan, go'suka ko aneya, sə toksa ana moo̱ i toka, i gaɓɓən kiim naa ki'a mooi, naa yangi ya mooi yan. Uriyangi esakggə, banti ko aneya. Iya ipu toomsəi, maa i gətəgən <hesitation> tomsa esirə, sə uni i toksi ko aneya. Nok riik, ana kam roo sə ziri i nog bantan ina i der ge ziri baanu bantaz piipa, nok riik epu derək rə naa gwera gbiyal, gomnati na totə səna, naa nita bantət, ni kaa, turopta kaa na nitat, nita eti na pii, utə a og mona baa saa kino, sə toksa. Nok riik uri yangi am, na iya pattai, i meemen ni ii kam tomsa bantəsak, oza gu'u ninpu derkən də ak, neta bantə eti, naa piigə, ina kees jiri burkazokrə ni bantan piipa. Nok riik, useni n pu oorəkrə uriyangi am tottən saa za baa. A daks zur, i eska neta bantət, i tokskaa, ina a kanboən toomsan. Soo bant gə, ina gbinanni. Arek toomso, a daatək a zaka pu bantə, nok bant gə ina jiri diga ma'karə, bil maa doosə adamu na hauwau bonge ina zaa ina baa bant, so ee adamu na hauwau rəi, bant a eti uti epu duuk rə haa, bant a eti boo uti tog <hesitation> koneeya. Nok riik bant na piipa reka unapa. Ne'sata eti a riik rin zi. Maar, <hesitation> a gobi, a laaki naa wees, mairoon, a laaki naa wees, yə'naa <hesitation> gənga gwan wees, amaa mon mona baa gə, sei mona yingəsəpu maz, sə yiu, sə togən. Nok riik erə az, pu gbizəz, ziiza boo dook bonge kaa fotə paz piipa, ziza dook bonge a le'ku paz piipa, sei dei mon woruu na kama, zok na tapsa mon, mona le'ekpa eni zok burunk a mondək, a sii dowa bonge ee wan tomsaa go'osaa ruur esi pa. Amma ego epu derkarə, araa tokən weespak, araa pak, zam aza baa bant, a kink ina go'on, zam aza baa bant a kiskən woduupa, zam aza baa bant a tə'ək neta go'ot. Esak ziriya itə nita omitai, baabaiyi, mona og ziiz na baaɓaazi, mona og ziiz na dəg moota baabaazi, mona og ziiz na go'rə ko aneya, baabaazi, zam a daks zur saa go'rə ina go'on, sə boo bil na go'rə buta arət adamawa naa nigeria səna ree mú, uko ana npu dekkən tomsa é uri epu kankrə as, zan a daks zur, saa kin saa noos buta aat, zan a dosduk saa kees pu aro dəlla az. Ri'ak re'sat reepu waipa <hesitation> wees tumma, mairori <hesitation> resat rii, aa koo rii, amaa maa kee tə aapat anaa pu bantə, akə oksə anan pat kə kamtaa dəllə pa, bil na go'rə i gee derkaa mii denən ak sa za daks zur.